Da misy ka, ha gne gne raha misy calcium io zao, gne natoron'olo agnahy zao e yaorta zao da asiagny tamenaky atody gasy zany da asiagny citron, igny aminizay hoanigny zao, mampitombo hery selasela igny anao valabalaky igny da mihinagna an'igny da ao sara, ankoatra an'izay moa zany da e voankazo, voankazo misy ranoranoniny io aby izy, papaye, pamplemousse, reo aby magnome hery aby io.